<hesitation> Ny carte bancaire a <hesitation> arakany rah ôhatra oe mizaha forme nazy de misy a <hesitation> partie numerique micropisy agnatiny de igny amzay ftoagana i <hesitation> rah ôhatra oe azo ijerevagna interface de ny fomba fiasany atsôftrnah aminy guichet automatiky izy ai le oe any am banky de ra ôhatra oe tônga akany izy rah ôhatra oe misy solde de mifandray amle raha akà izy de aboakany le rah tokony atanah aminazy.